Gitara chalishni o'rganishni afzal ko'rgan bo'lardim. Chunki gitara bu qulayliklarga ega musiqa asbobi, uni yoningizda olib yurolasiz, xoxlagan paytiz chalolasiz va ovozi ham <hesitation> judayam yaxshi <hesitation> mayin bo'lib chiqadi. Ko'pgina gitarada aytilgan qo'shiqlar ham menga yoqadi.